<hesitation> ihó kukotió kukan, ajan aché prestar ná atencion kó hé <hesitation> ho <hesitation> kó iin ichí dananí kuilí, in ní ní-nix ni kata iin tenikataingá nikatainga té kuili kuli kuaxhí, ede kuani hí iní inngúi yete, ningui ní nindui ché i'nká i'nká i'nká i'nká té má nikuchí ja kuanxhí. <hesitation> nani xhindá kuli té ndokanka ma'a tá xhidá yukú es igual.